No mul um iks määnegi kümmekund eläjät vähämbält olnuq vai esiki rohkõmb. Pinne ja kassõ kõgõ inämb, a um olnuq ka kodojänessit ja, ja muid ei olõki sä-, aa, papagoisid muidoki, viirpapagoisit um ka olnuq. <hesitation> Papagoisit um ka määnegi neli-viis tükkü olnuq.